طبعا أني من الناس اللي نحب نرجد بدري، بدري واجد عادي من ثمانية ونص مش ثمانية ونص لعشرة ونحب النهوض يعني متأخر في الليل أو مع الصبح في الفجر، بحس فيه أكتر وجت هادي ومريح تجدر ت تطلع فيه تجرأ فيه يكون فيه وجتك الخاص تجدر تج <hesitation> تدمج معاه تسبيحات وقراءة قرآن، هو بالحج وجت الإبداع والتفكير وباقي اليوم عادي لا لا منحبش